Oime vaera tembiu ɨpora ye ye, jare yayueta ñamae jee, jaeko öimeta oikatuyeye, tembiu iyapoa, mbaetɨko opaete ipokavi oyapo vaera tembiuva, jaeretako oyueukata yandeve